<hesitation> Raha mandeha aminà grande surface zaho a mividy entana akekeo amin'ny dimy amby folo akeo de dimy amby folo io a <hesitation> sakafo ampiasaina aby si, <hesitation> dimy amin'io zany a <hesitation> paty foagna de le folo ambiny a <hesitation> efatra agnatin'io akao a <hesitation> cacapigeon de i enina ambiny a <hesitation> chocolat akeo.